Noy no zifi ngol toggore gollirta. Zifi ni kan biten, to toggore sedi kan foɗaata ko haura toggore nden. En gala inde majjum dartiɗun e fulfulde. Ta wari waɗire toggore maɗa latinde e wodi zif, a wodi foɗugo ngel a nanga illa dow, tayi go maɗɗugo ngon goɗa ta hadde dande sai tawa toggore maɗa hauri. ta yiɗi go fittungo, walla firtugo fu a foɗango daga dow fa'ina ley tawa toggore maɗa firtake.